Raha bevata aminy ñy fiaiñan-teña tokoa ñy fialan-teñakelikely aminy ñy tekinôlôjy, noho ñy fanampahan-teñañy fifandraisa aminy ñy tontolo nomeriky, ñ'antony: -Hialan-teña aminy ñy adin-tsay, manahaky anizay ñy fampianan-teña ñy adin-tsay noho ñy fialamboly ;fañasoavan-teña ñy fifandraisan-teña aminy ñ'olo manahaky an-teña ;manahaky anizay ñy fampihenan-teña ñy fahaverezany ñy fotoa aminy ñy fiaiñan-teña andavanandro ;fahaizan-teña mandanjalanja ñy fiaiña noho ñy tekinôlôjy.